Ñy fomba fiasany ñy lakile aminy ñy fañilia traño: -ñy lakile natao hiarova ñy trañon-teña mba tsy ho vakin'olo zay. mba tsy hitsopotsopohan'olo. ka lakile io lafa teña mañily traño, ñy lakile iñy avao koa ro hamohan-teña ñy trañon-teña. izay ñy fomba ñ'asany ñy lakile. fañilia raha hiarovan-teña ñy fanañan-teña.